Kua mokoi minba retawi ipuereta aiparabo piti jha erei baeti bate bi aipotatapiti erei ipora ko yande yareko nbaera kuae minba misimisi ñande bobia reta biko jaema ehoimebi winoi yandereko onbo cambio reta .baenu ga ñanoi yabe